<ara-dalàna gny>mampiasa teknolojia hagnatsarana gny fahezan'olombelo aloha raha aminaha satria gn'olom-belo avao koa gny namorona gny tekinolojia mba hahafana magnatsara faheza andraiky. Gny hany mety olana kely angamba mety hoe hanolo gn'asa sy gny fiaignan'olombelo gny teknolojia afara agny.